Mi sooda gato min e giƴiraaɓe an e sakiraaɓe an e yimɓe an fof ngara kawra hen. Min ñaama min pija min mbeltoo. Holludeɓe tan ɗum yewtere wonande kam min e wondudeɓe am, jonkaa yewtude tan. <hesitation> No ciforiimi jooni nii non nii yewtere kaa woordi.